Ftihën ime ideale do të ishte ajo që më lejon të shpreh Kreativita time nga ditë. Do të doja një lok dinamik dhe kolaborativ, ku ka hapësirë për inovacion dhe për të mësuar gjëra të reja. Do të ishte gjithashtu e rëndësishme të kem një ekuilibër të mirë mes Ftihën dhe jetës personale.